Akor-zen-zen keina-mor. ibeh-or-tchorneijei tah akie-nor ah-mor nor-bi nawor odidei naba-gbas. eiki-chwor. eikei-chwor ah-meh ali-meh. aki-ju. mah wu-ngbafueh. inya-haaah ah-meh-ni-yii ni sandah. sandah ah-meh ali-meh. onu-nia wah meh na-niyi ni-ngafueh gbleh-gbleh-gbleh-gbleh-gbleh-gbleh aki-ju. onu-na-mah ba eeeeh. adoh nah-mah timeh. inttabawui-nyi meh. ali-bua za-tchua meh. ni-yah-meh asi-onyio osor-sor ibua za-tchi sandah onah-mah-wah-meh nah-mah ka eeeh orizi alah-mah ijuah. kaleiki jue-midim-eh. adimi ah-he-meh ahim alo'm neh-ise, ani-eeeh eika ijue-dim, onu-juam-meh namah nhi-iwui-onzi meh, ona-mah-ni uhmm akun-nakana-kana eineh, iwui-yabi mo-mah yoror, ma-na kpo kuna? Adun-ah-yah, ani-ei, nakpeibi-yah mah-ni-aah akuan kpeibi-yah, mah-na-kpun ki-yor-yor? ani aah, ni-zen-ze meh-nina-no-nu meh namah-ni. lim-kpah-kpah zen-ze ninah-nam-meh-yah? ah-nah-sah-me no-nuh-mah-haa meh-yab, Kami-Yabi imba-nyi-malo'rn meh neijei, kam-ha gwah-ni-ni nei-keim meh, eikosh-nu-meh ni no nuo vor!, nah-mah-ni, ah! meh-meh nom-mah? ahn abalik meeh, angban nokini, nah-bah Kwia-ze ahn- hnn agwuah? imbi-ju kana-nam-biju-bah? ahin yabi kpe! onash-mah yah-wah namosh-pu-ableh orizi-awal meh kalo-kajeila-Kajeilo-kajeila nah!". mah-nuhn gbadaaah Yah-nah!". kalo-Kajeilo-Kajeilo-Kajeilo- kajeilo-Kajeilo-kafeila!! taba-kani aah!! eeeh adah, ene, ikemeh nami bi mekooh iwui-nah-dei-tah oh a-gwah yi-seh-chie-meh Sani-yah! mor-mor-rah ah-meh, adam-nah-nibi niko-nha-gwah, chie-nuaba ha-guah, meb neinei-nah nomi-Mah-meh Köoh neina, nu-nah-meh ko'ob, na-mah ni-ei, akpebiyah. Onu-abi meizi abah-yor kpoi-kpoi, Kpoi-kpoi-Kpoi- kροi-Κροi-κροi ahin, mabi-meizi abazi, onah-mah!! abi-ti-krebate niei-ji ala-lala meh- meh, teija-ahpah, aba-ha-gim mah-nunh-nah? mah-ni uhmm!! mor-mor-rah oh-mah-alaba wowah adei-dei meh, mor-mor-rah omah-knim-ko'oh inin-oh-go-go niko-hani-ni ni-yah wah tayah, mah-nua bi nah-nah? ani-in-yabi, mani ah-wor-meh-meh adua-kwan-gban adei-akuan gbahn niko-kor bikeim tayah-nah? onu-nua-ni akpeibiyah nonu-meh ayoom- mah-yibi, on-yabi ameh-ali-meh-meh, abi-bil-wui-tcheiyi oh-tchir tchi, onahm kalorn iku-nor-echorneijei eineina onia- bah Ku-Kali-marron kpeem akei-naina iwush-onyi abah-mah-ahin, mi-sundh Kpri-kpoi-kроi-kpoi-kpoi meh-theh ah-wogwodwi goleh-gbleh neyi-ku kali-marror kpem ah-keineina-meh, meh-meh oneh-orori-wah. onu-onu nah neyi ku-kali-marror meh.